ما بين الفن والرياضه أكيد باش نختار الرياضه، علاش، علاخاطر الرياضه قاعد يعاون الإنسان ضد نفسو، تخليك تحس روحك حتى ونتا عمرك خمسين ولا سبعين سنه باقي شباب وتنجم تعتمد على روحك، وصحتك لاباس عليها وماكلتك لاباس عليها، بينما الفن عندك عمر معين وما عادش تنجم تمارسو مثلا الم- المغنيين عندهم عمر معين ويفقدو الصوت متاعهم، الممثلين عندهم عمر معين ويتعبو عالتمثيل.